to muni bei so kai so mu mu ruta ki waya bu mu bdan ki sibu na kok ka jenan si ma eni dan na metan ko balle fanka balle ta min miya mu be billa mu anan yesu bu ai moɗi bu mu ina lolo kab habri kai so mu nin mo billa billa ka asan muka sibu balle mu waye billa am ditu gaba mu anin dusi bu kaso na fuzo gata to mam i muna billa fate bu de dai ham er ko tom mu in ni lo banda habri.